Rritja ose prodhimi i mishit artificial ose mishit sintetik nëpër laboratore t’ndryshme prej shkenctarve, menoj qe osht diçka shumë pozitive edhe shumë e mirë për kafsht. Mundsia me nxjerr me prodhu mish prej qelizave t’kafshve pa u dasht me i myt, me i vra ato, osht diçka shumë pozitive qe ka me ndihmu n’mbrojtjen e kafshve.